<hesitation> maa titata ja io tiuku tna'a jiaa io mocionxi io xe querertna'axi tiuku kuee titata kuti ko ña xe cambiar in xe quererta'axi tiuku io hore kuee ja luchi ja nitna'axi kueendenijiiñaa xe ioxi jakuiniña'atiuku ko ja luchi ja titata tiuku io emoción jia'a tiuku.